صِف أكثر أيامك مثاليةً من الصباح إلى المساء. أبدأ يومي بصلاة الفجر والدعاء، بعدين أفطر وجبة خفيفة وصحية بعدها أطلع أتمشى أو العب الرياضة عشان أبدأ اليوم بنشاط أقضي وقتي في الشغل أو ترتيب أموري، وأستغل الظهر للراحة في المسا، أجلس مع العيلة أو الرفاق، أو أقرأ كتاب أستفيد منه